Misy karazana araha aminay akagny ny legioma: misy pongy a, misy sôsety a, de misy ton- tongolo a, de misy tômaty a, de misy choux fleur a, de misy karaoty, pomme de terra, de misy de misy koa haricot vert a, de <hesitation> <noise> baranjely a, de pasoly.